Kua̱ sá ku̱nia xi, xi sá kúsin báníénianée̱ sá ku̱nia xi baníénia xí núfeyanianée̱, kua̱ xi sá ku̱nia xi kúátsiené kua̱ xi ji̱nne̱ sá, sá naxti kámaxa̱ná sá ku̱a̱ mangíji̱n ndátsieé mangíji̱nne̱ xi féchu̱ji̱nne̱ kua̱ minchíji̱n ngu la̱ju̱ xi tiene̱ kua̱ te̱ku̱a̱ mijnchiji̱nne̱ nchajin nandájannée̱ mijchíji̱n, te̱ku̱a̱ baníéji̱nne̱ xi fie ma saniené kua kácháa ndúju̱ná kácháanée̱ nga kámangíané xi fie xi fie kácháa ndúju̱ná kácháña ngátsine̱ xi ku̱a̱chjénnanée̱ fécha̱á ndátsienée̱ kee, baníéñanée̱ xi fiemane̱ kua̱ xi káfie kábaníéanée̱ cháña nísu cháanée̱ mínú xi kúéndu̱nia nándabá xi kuine̱ xi fie mane̱ kua̱ te̱ku̱a̱ ku̱i̱nchaxíña náxtiba̱ne̱, ku̱i̱nchaañá yá ku̱i̱nchaañané kua̱ sá ku̱nia xi ñangátsi xi xti̱jie ñangátsine̱ ke mangíóo̱nñá ni̱síkuine̱ nga makáníeñané kua̱ xi fie ma baníéané te̱ku̱a̱ michaxíñá, te̱ku̱a̱ xi kju̱i̱e̱ xí kju̱i̱e̱ne̱ te̱ku̱a̱ ya̱ ndibóo̱niñané xi kjóo̱ñanée̱ káxíne̱ káfie káxí kua̱, xi unmm, ndu̱ju̱ra̱ xi mi̱e̱jchaxí kúátsiené kua̱, kua̱ tsúne̱ ngaa̱ tjín, tjin ku̱a̱ xí kúátsiee nga tjin xí tsúra̱ mi̱e̱ túnkjúnbá nga tsú, míra̱ túnkjún míra̱ne̱ siníé kjúán, lákútú kjúan xi a̱míra̱ene̱, kua̱ kuisú tsúféyasu míee̱ba̱ xi kine̱. Te̱ku̱a̱ betjusurá, betju su ndújura̱ne̱ kua̱ te̱ kuisu baniení xi naxti teba xi naxti xi bákja xí mi̱e̱jcha xí kuine̱ kua̱ sá ku̱nia xi nde̱ne̱ <noise> kíte̱ kuijín, kíte̱ kuijín timáchjen xínde̱ne̱ kua̱ ndéní ndu̱ju̱ ndéní ñangátsi timáchjen xínde̱ne̱ xi tibaníeniané tu̱úku̱a̱n nga kátamatsjie naxtiba̱ xi kuine̱ kíte̱ ku̱a̱ísín tu̱ yakaní sá xi xi ku̱a̱sín bíkaníé kua̱ sá ku̱nia xi kúátsieé tsé, tséjín xi, tsénjín xi tsúra̱ mi̱e̱ labadero̱ nga ya bóteya̱ní <noise> tjin xí kúátsiee kua̱ ñangatsi xi mi̱e̱, machjenrá xi mi̱e̱jchabá xi kine̱ ngua̱ ñangátsi xi tsitjeni xi mi̱e̱jcha xí kúátsie xí kine̱ nga tu̱ kjúán ndi pláncha̱ kjúán xi machjenrá xi mi̱e̱jcha xí kúátsie xí kine̱ kua̱ kúsin ngá ma tsitjéni xi kuine̱ nga tu̱úku̱a̱n nga nindúsú katasejñasu náxtira̱ xi ndi míée̱ jchabá xi kine̱ kua̱, bitsíé linée̱ a̱ngú fasún nitjane̱ te̱ku̱a̱ minchayá plancha̱ba̱ xi kine̱ ma xi matsjíesunée̱ te̱ku̱a̱ kee tsítíjunsu náxtiba̱ne̱ te̱ku̱a̱, béjñá tsakjánnira̱ ngu sá ku̱nia mínú xi tsitjésúnnine̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ yabáteya̱ne̱ bejñá tsakjánnine̱ a̱ ya̱ tsítjésún xi naxtira̱ xi mi̱e̱jcha xí kúátsie xí kuine̱ kua̱ a̱ndé íkje̱esín tjin xínde̱ne̱ nga a̱ndéní, ndéní kje̱ésín, kíkje̱e xí achjénna xinde̱ne̱ sá ya̱ tinítjeña xí naxti míra̱ xinde̱ne̱.